Vichy cua cachy yucu maayoo sani cuiyara mayo raa sacaá sasavi cachiyo enero cachiyo febrero, marzo cachiyo abril, mayu, junio, julio, agosto, septiembre. octubre, noviembre chana diciembre ma diciembre, cubi sasaiñi como maá bueno caandeyo basinaacuiyo saa cacha yoo makiy cuendayo cuya saá cachiyo kisaáyo enero i yo ma chiño yucua saadya cuya saa maa taándya cachesaduvaa maichy mara sa situ saa itu y yo chiño cuúra saketara toora naneye sacoyora, ma nuñi yucua yucua yoo enero yucua febrero yucua tu taadyaca ma cafe ñu chiño cosonoo chi sondraa si. Uta iyo chiño siyra yucua yoo febrero yucua abril chima bico bichy cuachy maa bico bichi nasararyo tary nayeve seen saayo y yo maa keve y yo vaayo cuutú cachi maañi amor y la amistad cachi mañi choo yucua yo yucua uta sacu canuyu si cuachi choó cuayoocuandyeyo maa familia siiyo maa candee nayeve siyo saa dya nukaary o sandya nucañi choo cua kusi tucu maañy kisidye eñi siyo tari caa yuú dya nacuache seey maa nunañi ma tecate yucua yngaña dyiaña yngara dyaara tijuana yngaña dyaña culiacan chañan dyee cua vaciña ñoo ña nuu avion basiña chakisiña siy deeña siy coocua y yo tucu seeca coyo ñani taayo cuaa yaa yo febrero yucua marzo yucuaa mayo ma cachio tuún y yo vasi maa bico maá. San josé cachy maañimayo raa ñuú cachiyo pueblo nuevo cachi mayo choon yucua y yo bicaá nu saañi como bichy cubi sasaña yeve a su naá nu saañi bico yucua yaa yoo mareo ma ñaa yeve sa situca cuú siyndma encierro nu sino ñandee cubi y yo ma chiño yucua y yo marzo vasi yoo abril ijo basi tandya baanduuiñy siyñi cuachi cua saa mayo bico ñuuyo choon yaayo abril y yo abril biyca sucua naary caadee nuikisi sata cachi naari ducha vichitu keta tuú saa coyora baseke maataa skaaca yo tundoo sari sacua saa candee cuya y kisise sata asu taayo tuundoho yo ri nayeve ñaary carro si yo ñaar yoory ñayeve nañi ducha sooco siyñi y yo uvi uñi ñuucuun y cuiso ñi ducha si yo. Macuiso ñaañaa mayo cua chaviyo siyñi tuchi yñi oho san o hotarra ñuú ñiyñi sacachiyo oo ochocientos mate sa siento rinakiyñi sacuenda ohociento tocu sacuenda naa yucua sacohoo o saacuó macarro cubo y yo chiño yayo yoo abril yucua ijo machyyo caayo tuú maa yoo mayo yucua y yo ñayeve saa ñayeve savasi chiñino cachiyo basicoyoñi chucua chihya maleta koyo niyeve david soy sacha cuachy taachembu cuaachi ñuuyo nasaañi ñuuyo basi nayaani bico dyee siyñuú ducha siyñuú nuu nasaañi yo a su yyo tuú yucua mayo cachiyo necesida cachi maayo cumañi sa cumañi vi cumañi samañi vee ijole cuachino aviyo ñayeve sacuvi sacuvisa saa. Dyia seheñi chiñino casakisi skuú yaa y yo chayeeñi cachimayo pero masa cuayori vaa seeyo dyee siyyo daavi taayo cachi choo cuachi yucua choo cua y yo nayeve yuú noó muy ñacande tuú taa cayo ñañitaayo y ya tisiñuu siyto ñandee ñandeecaa ñayeve sacuvi sa saá miy cachi mai cua kaa maicua sama caa ñavay sekeera yñañi ducha sohoo siyra saara miha cachi mai ya yo bico mayo ma bico sutukurosi ñuuyo utale kisoyo ñayeve kisi cata saañi maa siy calenda kisi catasaañi siy maa yaeva maa raa <hesitation> sateve siy cajó basi coyora asu sacusco coyo ñayeve basiñi coho yu cachy cuachy yucua. Canayo siyñi yucua sacuuyo tutu invitación cacundyayo preparado maa cundyayo cachiyo ñari sacasiñi ñaari nundoony yucua ñacoo lateve saa taskiyñi ñi nucu sa casiñi nucusa cooñi tusa cuvi sabaa cachi mai nasaa ñaa siyñi ña casiñi cayoceri yucu sa y yo yucua uta ñucasi coyo ebe noombre cubi ma bico mayo yucua dyia coyo skico coyo bee ñandee takeria candee nu yaavi yucua caanderino shiko bee amayo tuvayo casiyo piksa yucua dyara skicora sasi coyo mara cuaca cachi make esponga cuvi cachi mai sasi coyoñi dyiañi yuu cui casi tu iyo soco casiyo sacubi diayu casiy eema tacu yucua cosiyo cutuú. Ocho'o kavii xo'o xa'a tuñanrí ma'a melixiva kamakitii nuu, nu'u ya'a vii ya'a ma'a ñoo ñatii vaxí, ndekama'í ndavii chekayuu nayixa'a ñuu'í tivax nakixana ko'ón yuninaxanru nuu ndikó, mayu'a nixayo junió ahi yo'o junio va'a ikox tuu xii nduvii xima'a nuu nuna taxhiu tuun, yuu kua vichi kuña'a xhituu xha'a kaka kuu ngué to'o kua mataya xii ma'a nuu ta'a ximan nduchió nutaxii xima'an ituu nutaxia xinke hetun nako'o inrió yunrio nikixa'a yuu kuá chi'o nuni xiñuu tichi'i onduu nduchí tixhi'i hó ma'í taix toyokó ndobono akai yuxii nduxuá nduu xakañii, inyikua ndatui naxhiká ixai kuia itaxí kua'aya kuaya extayuu kitaxí ketar xa'a xa xa'an yiar xain yaykeyu kuán ma'a yeitepec, taxa uu hora uñi hora yande nuu kua xima'a ndirje ake'e kunvaí hi ndoxhí maki xakuaí uu komi koxtalia kuanxini. Cuyavi iñiy shuu cuba cubirea ijo cueca ma radavi sañasito nucusai siy skuu cura cubi sate siy chee sa satélite chee saañiy sate isatara bema nuchiyo paá yucua cachira candeery satara y kisaa sino maa paa siy maa yucua sacachiñi panadería vichi utale tu ñaary sacasira cutuú sino ma paa yucua nuu caa siy bily ma paa dyiara masa iñiry make cooro yoo junio yucua o nasara sacua saara chiño coora ma cafe cutuú abi ya vasi julio i sica cubira cuara cua cutura itasira maa ito yucua tasira maduchy yucua tasira maa sete yekee yucua y yo maa chiño yuca nan dutatura tacua sakisar luñi. marche miercu, jueve, viarne, savadu. Y ni bichari sica cubira ij sica teekara ska cubira nasaara bee yaara yoo julio yucua basira nasaa yoo agosto tusi cubi ma yekee. Yuca tusi sicubi mayeke yucua keta maa yekee tusi sacubi maa duchi toora maa dychi yucua madyichi toora cuenda dieritioyo ni sichira too yo cuenda dyichi cuenda dyichi cuaayo tooyo siy cha saichiyo siy nuu yuviñu kee nuu naylo nuu saichiyo si yucua nañi yucuabcha keta ducha saa cachiyo yucua yaa julio agosto yucua y yo ma chiño yucua sana cañeeyo maa cosesa yucua maayo septiembre yucua iy bica chiya cuachi natasi kisaa nataanu maa itu yucua iy bica chiya cuachi natasi ñatatuvica ñayeve taasiñi itu y yo likitu chaa likitu yucua sasite cuba cubirca satevete neñe y macucumu tu coso cha maa cuu sachari sacua sausi. Sasaba diysy saa cuaate sasite <hesitation> noombre asu baa cheyuuta yucua sa kasito maa y yo maa chiño yucuavi y yo saa ñasaate saa nasia sandisiyo dyia vee utale <hesitation> y yo saa ni yucha ni tu ñaa cusa nitiñaa cayo cuvisi dyky cuusiyyo eteve e costaliya o yoko yosocua kisi siy yo sa casiyo ni sa casiyo tiñaa cubi casiyo ni yucha sy cha may cachi coo tucu kete cuacha taate tundoo choo tucute yucua cuñito casite tusa baabi naniyyo cua taa tuuyo siyte coo en may y yo cua nacuaaiñi vichi sacua sa saanura saara eetuu ma ñayeve canasaañi seke sanañi mai sai caadaturi siy gee. Cuisohyo nuñi cuisohyo aumento sa sasite uta cañasyco yucua cuarto cuaa nayañite su numate <hesitation> cuaate cunadyicote si y yo <hesitation> noombre matuvi tuú caanu cuvi tuú yuca cachimara caa siy cuachi ña cubi y saana iñira vichi saacua sasaanura saaratuu yuca yuú cachi sucuenda sa cacumiyo seeneke chiño siy rasaanu cuvi yucua mayuvi chiño casica cuvi deeri cunandye tuñdo ducha coote tu chivuú yucua cuiso siyma alimento casite cueñas cuksaate tari y yo savataa ñañitaayo siycacuvi tuvi cooyo seeneke cumira soco saamataa saate siycoye chucua chiyya mari sa casite ñaari sa cohote iy asu davitaate siy coyote choo ña dyiacua saayo choo yaa yoo agosto, septiembre yucua. Sabasi ñaa saa tu cuyo octubre <hesitation> yucua saa cuaa ñandyi saacua saadyeeyo cuaa y yo maa duchi tuitasiyo duchi savi cachi maayo yuu dya duchi savi vichi vichi dya ee uvirca dyichicui dyia casi cuaadeery sinaichi chooca ysaa y syiyo chiño si yuú mayuvi chiño siy masiche chiño cuachi cuai cucumi siyke cuay sike cuaari chiy ya vaaci vacidisy sinosihy kañi siy siy maa liquido yucua cuachiñaa matandya maa kete yucua vichi y siyyo keete daño sasite maa teca cachimayo maateca yucua asu sasi teca duchi siy sate sakuvi saandyedo cua caa tooyo eemmaá ino yucua cachi mara kaa saachilatooyo ee mainoo yucua chaa dyeendo cua caa asu isasite cesiyo yuu nca yu duchi. Ydoó a maa sete yeke yucua asu y sasite vi chucua chiyry diya nuú cuenda taaabiri caandya choo yaa nasaa mayoo noviembre caiyo maa tuú bichi sabasi ma diciembre sacua kacuviñi maa posada yucua iy mari bico siy naanduvi avi y yo nusaa coyoñi naanu saacoyoñi bicovi y ya ñuú y yañuiva siinanduvi aiy mari see stoo dyio nanduviñi cutuú cachiñi ñasaacañi tuú tuú see chayuu cachi vaatu ñayeeta tucu choo cuachi naaducuñi stodyio maa caa cueñi cuachi ñaari syuú vi cuaama tuú bicoo yucua puecusee maa bico yucua sasiñi siyñi siy sica cubiñi vio cha maa raa daaviñaa sasi baara cubi si kisaa sica syira. E uviri siyra si <hesitation> saaratari raa loco saara tari tu mayuvi saa casiyo maayuvi saa cooyo yucua siira de locura cañira siy ñañi taara chucua cañiña ñaseera cañiña siy yeeña o cañiña naa nusaa coyoñi cuachi coo cuaa nacuco maa cuiya caanderi chiño saa cubi sa saa y yo tuú yoó yaauba cutuú ñaari sya necesida yucua pero yoo saacua coón i yo savi y <hesitation> yo saa taá ya nombre <hesitation> yuú dya vey tacua siyaa sa taá ñasaba cuya vichi tyña duvaa saanduvai saa fuerza saaduva cocina nu candú soco inga nuñoo daa chiño si. Cuu tuú cuachi chucua sai maá cocina si maá nuú y nucoyo saa masa taavi choo yoori caaratuú y yo maa raa chiño mayoo saa ninuura chiño yu cusaá abi cuiya basi vichi ñandyeeyo cua saara sin doo bichi cutuu pero yuu cachi kisaa nañi studyio sacuendara añimara cuachi raa yucua ñoo y yo dyoo añimara savasi cacua saa ma raa saanu chindyeera mai dyei cuachi saara skuu saá ora cuaa sañi ñari bico saara skuú sacuenda maa sindeke yucua saaras skuú sacuenda ñandee sa cuvi dyianyu ñandee ñandee sacubi ingrediente choo yuu cachi ñoo siyca dyioo añimara cuachi maraa sa cua keta bichi. Baa chiraa cacanu cubira cubi tuú cacaanu nu maara siy raa cuu ñannu siyra siycoyo taa raa chaye cuyo maara siy yucuari y yo baá maa tuú siy yucua chindye maara uta ñiy y yo tuú cuachi saara yucua cuasiñi cua ña ducuitañi siyca ña cubicaa nucañi siyca soco y yo nuña saara dyera sacubi sara chiñuu duva chucua dyiei maa nuu yuchiy saara bublica cuachi shicoñi maa ducha yucua purificadora cachimara chaaiya ni socooyo nisa skico ñisa maa raa skico raa ducha yucua vichi skicora ducha mayuvi sa syira cubi mayubi raa ñuu cubira raa kisy raa saa chayo raa san juan cachi y kisira ñuu chayuco cubira choo raa yucua yna skicora mai natave siy tacua kaa studyido. Sacua saa maa cuiyaca i saandaa sira dya ñuú suucu chicachi syira caandeery saa cubi saa dya yucua caanderycuby cuendo tuú ducueñe seetu nuy cachira siyma stodyo sima cristo chaña cachi i maá cristo yoo raa ñava cuina y yoo cuño saa canabo si socua saca cubi saaba isino yuú camaa dyisi ma nuú tutu caano siyo saara aletea nu ducha caa chira nu maara caachira el espíritu de dios aleteaba sobre la faz del agua yo estuve hay como arquitecto de su obra, cachira nuú chavichi ñacaa maleta vichi naa skicoro suú subiri saa suún cuvi cuachi ñaa siytoo sa saaun ña siyto sasau sasúun cua siy y coyo raa saanu. Siy druu see siydy jose ramirez siy coyoo maa maasyi yucua maa balu yucua ñasaba taá sadyeeyo i chi saa cuú maa yoo cara sa saá vichi cubi nakiyo vichy maa raa cubi raaschiño nacua cuenda deera si coyo maa raa yucua y yo raa ñaa dyacua sañiyra cuachi saacuba docuyo siyra saa cubira raschiño raa cuñira cubira raschiño naa cunyra sacubira ñu saa cuñi cubira raschiño tu yuura mateeyo tuú yuun syi ñayeve syi ñayeve cotocuva caau caa blusiyñy maa cñi taaún si yñi dyiee cua saanduvi y yo nuu cuente carro su cua sandu voy y ya cuachy cuene maa coyora kisi maa bico ñuu yo kisi cata coyora kisi saa seera ñuuyo abi sysy tarisa chindyeu siyra chaa saandu keeu siy chaa saandú daaú abi. Makañitaau siyra bichi nacuvo siy saa fuerza abi cue tusa cubisa naa cuaiñira maarasiyna kiy cuú chaa canavu beeca cuachi saa cuaa cubura chiño sacua dyiso chiño maa cubi naa kiuu sasiy ñuú cuachi cachi coyora cua cuvi abuso de autoridaa cubi abi tusa cubi saa maara saa cubi raaschiño baa cuú beecaa manaña maadeto taricuaa coyora ñaa kaa ñuú sacubi saa suú siy ñayeve siy nación choo cuú chaa taaun tu canuu taa seu tucanuú ñuco ejemplo cubo choo diyacua cubu ora cuaa caachiyo cua cubayo ee consejo ma saandaviñaayo maa saa canacabayo siyñi cuachy coyo maara cuaa chaa bichi soco inga too tacua saan dyeyuu cuaa cubira maa chaa soora maa saara cuendo tou kaún sama saara cuenda tuu kaun tari. Sacuaa saama nakiyra tuú caaún chaa yuu cachi saa cua maanakiyra too caaun chaa cuaa cuachysa fuerza cue cuuyo cunaa ducuyo siyra yuú cachi cue ñadyaca cua cuachy maa saara maa nakiyra yucua consigo vi choo tu maakiyra consejo choo ña cuba maasee consejo siyra bi tacua saa cuaagee saa gee bichy ñaakiy naa kiy cuenda coyo maa gee maa saa y yo ñayeve tunu y yo maicachy saara siy maa ducha yucua saasiy maa beeñuu saanu siyo yi candee naki y coyavi mary ñayeve seeca ñuu choo y yo inga cua sacubi sa saara saa cubi sasaara sacua y kevee maa carretera syiñi yucú yucua dya yuucha tiyyo yucua y saara vichy maa raa daa ñuu taricaa mara ñuu saanú maara ñuu saanu saara chiyra idea. Nasatara siy maraa ñuu saanu siyña saatara maa yucua maa raá toó dyia yucu caa ti maayo siy nasatara dyia tisi ñuu sacuara nasatara choo yucua ee idea es maña dyiaa coyora cubi cuachi saa cuu nacaa dyia skaañu coyora na cachara skaañu chaa cachira candee i ya siy tutu saa iyovi seve candera nas kico sa sira sa cubi chamaá raa ñuu ñuca cachicara ni cuba caacara nicua sasara maa ñicara ravi yuu cachi dyiee yucubi ee tuú caanu saa coyo mara cuacha maa saiyo vichi cura maa ciudadano cachi maayo raa yucua curaa saa canacabara siyyo. Ñoo cuú dyia saa veera ñoocuu cande yuú carretera candee cuaara nacuara si coyoña yeve dyee dyio tuñi siy chiyra tuú daañi ñasitora cue tusi chiyra tutu daañi canacabara veeca cuachi ñayeve ñasito ñisa cotora siy ñayeve y ya cuvi neficio y ya cuvisaa sacuba saa vasi sacuendo cha vichi nacua cuendara yuu sacuede kaa casicai cutuú cuachi ña cuñi ñaa dee maa saá maayo maa raa ñuuyo avi nusiy datuuyo tuu siy yoca maara saanu saa cubi saayo bichi uñi cumi cataa saacubi saayyo mai yee i say utale cubi cata ma himno nacional sa savi cubi cati sabaari yaa cuñiyo cubi na saanduvai siy naa cate sa sasavi. Pero naari tari sañari sacuendara tari saa ñaa chiste cuendara viayi maa kaa maa yaa skaa yucua maari mayaá kaa cua kaabi coyogeo yucua saaiñi gee yucua chiyso coyora tu siytuvi chisora mañanita eeochisora eeyaa siy stodyio chisora cuachi y tuvi baara cuachi choocua kuvi añima coyoñi vichi chocuva cubi saiñi vichi ydee saaiy ñayeve dee saa yucua saa cumiñi saa tusa cubi sa kaayo seeca cuba yucua cuaa tuú cunu y yo maayo iya dyiayo nuu koo ducha naayoo caba yucua baanu saa siy sicoyo raa cuachaa yucua vichi sacua y cubi kevi takeve choo ysaa siysi ñiña koo nuñi yucua mara kaa sachila cachira cascada kachi maara si avi ma nu koo ducha yucuavi si siyca cuñi sy tary sa saa duvira syi aa vichi saa cua coo cama ducha. Tuxamankoka takuixha yuu hua kanduu kan manquera, akaxakan kanduu yanduvii ña'a xañanrá ña'a nandó nduu che'e igua tixii ñuu, chimandukama taxhi tanduchi'a ha mayuu nukavava <hesitation> ¿le sigo?.